J <hesitation> júmꞌ, góꞌdo̱ꞌ mangaa xúba̱ ríí-rí ajwa̱nꞌ, góꞌdo̱ꞌ mangaa xúba̱ rí ju̱ba̱ꞌ. Ikhaa róꞌkho̱ juun rí najmuꞌ rá, náa ma̱khuáa rí me̱ꞌkho, xúba̱ rí ju̱ba̱ꞌ, xúꞌkho̱ máá, ja̱ꞌnee, ná naña̱ꞌ iya mangaa, naña̱ꞌ mangaa náa ríí mbá vaso rí vidrio, o mbáá rí plásico, vaso xúꞌkho̱ má taza mangaa rí ju̱ba̱ꞌ mangaa najmuꞌ mangaa, taza ná ma̱jno̱ꞌ kafé ma̱ga̱nꞌ, xúꞌkho̱ má daan mangaa, daan rí ju̱ba̱ꞌ ná na̱ne̱mújúnꞌ khaa kafé naña̱ꞌlo̱ꞌ. Xómá chála̱ rá, góꞌdo̱ꞌ mangaa ríí-rí exe̱ mangaa, najmuꞌ mangaa rúꞌkho̱ mangaa, najmuꞌ má mangaa rí ajwa̱nꞌ mangaa, ríí chála̱, e̱ste̱e̱. Mí xúꞌkho̱ má mangaa najmuꞌ má mangaa ná rí najno̱ꞌ iya ma̱ga̱nꞌ, ríí <hesitation> e̱ste̱e̱, jarra mangaa, e̱ste̱e̱.